المكان اللي مزورتهوش قبل اكديه ونفسي نزوره هو تركيا. انا نفسي انوزر إسطنبول، طبعا انا من كتر ما انا شوفت إسطنبول في التلفزيون وفي المسلسلات التركية وع النت فانا من احب البلاد لقلبي بصراحة. اه مكان جميل ونفسي انشوف الجوامع اللي هناك، ومزور المطاعم اللي اهناك، وي ونشوف الممثلين الاتراك المفضلين عيندي، وو نفسي نناخد كذا صورة هناك ونور المطاعم ونفسي نتصور عند الجسر المعلق اللي في تركيا.